أفظل أتحكم في الحيوانات لإني أقدر أساعدهم أتفاعل معاهم بطريقه طبيعيه و أيضا أستخدمها في الزراعه أو الحمايه الحيوانات كائنات حيه التحكم فيها يعطيني فرصه تطوير العلاقات بين الإنسان و الطبيعه أما الآلات مفيده لاكن الحيوانات لها روح وچود خاص.